Teintukan se sapi. sera tetap kumenal meka punya. yose sapi an koki pe sera nimoin perna pinapik ipaera susut nendo. kos kan si susut wo endope kos maduyo minelep lako kopi kon nangemo. mangeman ngurus sera, yosa sera sio sorona paduan nendo tare <noise> selesai mekewading sera meke madi melep naan tambu, paurusen. tan sa sera sine naan tadi ka pa sidi siapa tadi, tan kenal lenera kos meka punya matundue wea blakang sera iow, sasera ni walako nan tambu iwurea blakang wale, itapik, wo sera kuman. teintukan sasera ni pasang tu roda tetap tarenangkat mu roda ti sera minai mo witu. wo sera munto punudu nera ei pasang wange tu de um pasangan roda. sera mame ta u karena enkos susut nendo karia nera. mawadi wadi kerai nera. teintukan sedang se sapi ke pengertian nera um pakuan mentok ti patudu tu wes. jadi sa ma- ma sero se sapi, ma wo se sapi sa sera mangela ngelang satu dakutenum mange wes ti mentok mo sera sedang sapi ka pengertian nera napa u patudu wes.